Telebijin ko huunde laatiinde - <hesitation> kuutinirgal gaɗaangal ngam yimɓe <hesitation> keɓa ndaara, no woɓɓe yimɓe ɓen ndogginirta ngeendam maɓɓe. Annda no goɗɗe nokkuuje ɗen ɗe ngontiri. Nden yi'a no goɗɗi fiiji ɗin ɗi ngoniri. A yi'ay yimɓe e nder woɓɓe njooɗii woɓɓe e njaha, noone no ɓe koosiraa. Ngam ɓe anndin ma wonnde huunde nden, <hesitation> yalla ta daliila filmuuki taweteeɗi nder walla ta daliila wonnde huunde nden kadi feere.